Ilay izy zeigny, azo vôlagna oe misy fifampiresahana fô fô misy fifandraisagna. Fa ilay amin'ilay lôko alôha ialako tsiny <laughs> tsy dia aiko lôatra ilay fifandraisagny zare fa io tsy maintsy misy fôagna ndraikany.